ଜଥା ସଂଭଵ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଔର ଉତ୍ଗଚ୍ଛର ନମ ଦିଯୋ। ଆମ୍ବ, କୁକିଲ, କଦମ୍ବ, ଅସୁସ୍ତ, ବର, କଥଲୀ, ଓସୁକ, ନାରିକୁଲ, ଖୁଜୁରୀ, ଟଂକୀ, ଡୌମୋରୀ, ସିମିଲୀ, ବାଉଲୀ, କଥଲୌ।